Lo komida lakax per no lad xexnio na lo wala wa llu wa las na xinaldika set na to lollichi loi porto xinladika xinaldika comida nu te kaporton lo llichiri loi a ciudad loi rian lo comida la kaxpex niotelo kale na raka ka rulax te runkara cheper lorlar nesed na pordi decir diika' raka to kal to kam <noise> neo vi